Zaho manambotra le koa ohatra hoe ande ampiagnarana regny, de <hesitation> akeke mandagny quarante cinq minutes eo za ra tafifoha maraina tsara be, satria za mbola mande amy dosy mbola mahandro sakafo mandraigna zay vo mande, izy koa lera tsy fiagnarana ndraiky na <hesitation> za le tsy meky de akeke amy vignt minutes fogna de juste mande miseky fogna za de vita.